A kalo ngom kare biasa mo roca nyabo ge so koroho ge, pertama ngom mo oro ake sahu mo ppesa soma ake rasi nyabo ge ngom so pesa ake sahu, ua do ake sahu ma goga, supaya ene yo koroho, rasi karehe ngom mo oro betadin, rasi karehe ngom fo forban ene